Band bo'lgan kunimda tez va foydali nonushtani quyidagicha tayorlagan bo'lardim. Uning ichida yo'gurt va meva <hesitation> asosan avakadoli to'st yoki smuzi tayorlash <hesitation> asosiy <hesitation> tanlovlardan biri bo'lgan bo'lardi.